Ien u haharoi te <hesitation> tuku ka uan i pinapo. Poaj tuku ka uan i pinapo, le ku rekerek i pinapo, be lia ka gua heh. Titi tagoan na kaua tagoan ru hatuj elia man toukat a man raeh, te tuan kat e guan han a family tagoan. Ru hatuj e lia man toukat te tuan ni sah me goan a mes tagoan, kahet me goan a mes tagoan, lia mas longon nouk u bor, hare na ti haso mea ru e lia min borbor te ka na ien, min borbor te ka na ien tuan ni taguh e nou elia tara toai ni mamur tagoan. Ka hamanas a poaj ne mei has eiou <hesitation> man toukat ku has ni ien, ru hatuj has e lia man hai ka te tuan ni kat e goan, te tuan ni taguh e nou e lia tar tou tapa tagoan. Ru hat has e lia te tapa ua mulo han a pinapo lo mas ka haraeh gon me nom a mes na mes tamulo, hiasasah am, sah a ka te mangil e na mes haso. Ne mei has tara min tou kat ku has ti hat ya ru elia, ru hatuj has elia man hai ka te mas, man hai toukui te mas kat e goan. Toukui ni latu, tou hoat, a tou hil kohel, tou paiawut, man kain kain ka panahas, ti hatuj ia ru elia. Sia poaj hamanas be lam e hois hamanas ne nam a tou hoat. Lam mu na hoat i Sal, a peke, be lam hois hamas a nam tara bongbong e nah, be lam e la hamas a nam. Koas moa tar tsinih be lam e sua hamas a mul. Lam i sual be lam e sep e nam a revan a para i tasi, lam na sep eru i tasi, be lam e la mul la mul, sua mul, sua mul, sua mul, be lam na tuan mui Yameng e nah, be lam e ngot e nam a revan a para has ti ka ia taru biris. Be lam e la mul, la mul, la mul, la mul e nah, be lam na <hesitation> sot hamas moa tara pal ti jin herok ia lam a hasop i tamulam a kokoba. Be lam e tasu a mas a mul, kovi nam tara min tsinih i tamulam be lam tasu mul han a manguru, be lam na herok hamas e nam a man kokova. Poaj ne heh lam mu sep has a mamajin a kain ka te ka ia hana-hana manguru. Be lam e ngot nam e nah a kain kain malei, be lam e matout u nam, lam i matout e nah, be lam e ka nam, be lam e herok o nam, herok o a nam, herok o nam, be lam kat hamas a nam e nah, be lam e boak poij hamas a mum. Lam i la poij im be lam e tik hamas e nam a man kokova tamulam, tik hakap pis e nam a min kokova tamulam be lam na koas poij hamas moa tar man tsinih tamulam, be lam e sua hamas a mul. Be lam e sua mul, sua mul, sua mul, sua mul e nah be lam na sot hamas nam a tar peke te jin na hoat a lam. Be lam e kovi hamas a nam, be lam e haus toko nam. A taheleo nah, kikisal tun tara poaj ne heh. Tara sah u len ne hah, u len u raeh, len u raeh tun panahas mei ta balan na pital e Pir haraeh koru na latu e konan mei to bong i ias mei tu leale tasi soh kakamot kuru, be kat hamas e no na be lam e la hamas a mul <noise> hois hamas e nam manka ni hoat tamulam, be lam e lu hamas e nam a sitiring, be lam e lu hamas e nam u kokova be lam hanong moa hana bona be lam hanga e nam a man tsinih tamulam, be lam e tatal hamas a mul tara pal ti jin na hoat a lam, popoan na peke be lam e hoat hamas a nam. Poaj ti hoat u lam enah, be lam <hesitation> hamuk hamas e nam a min sitiring tamulam be lam e les e nam a man jiien a man para, man para be lam kikisal kuru tara poaj ne heh. Poaj has ti hoat u lam e nah, malei hulaloh panahas i ias, hare na poaj ne heh poaj a raeh kuru tamulam ni hoat. Lam i les kuru, a jiien a para, be kat hamas a no nah be lam e la poij toko mum, be lam na nen toko nam, lam hahuas ma tara tou hoat be lam e nen toko nam nen e nam, kua nam ji ramun e nah, be lam e tatal poij hamas a mul. Poaj ti talal poij wal a lam e nah, be lam na hoat patu sai nam. Lam i hoat hamanas e nah latu e touleh hamanas, lam e hoat a nam, hoat a nam e nah, tara poaj has ne heh ti ka ua lam ti hoat ua lam i Sal, a latu e a revan i para para kuru tara poaj ne heh Be lam e hoat a nam, hoat patu hamas a nam e nah, be lam e, min bona tamulam e nah i saput hamanas, saput be mei sai tapal ta haka ia lam a hoien. Be lam e kat hamas e nam e nah be lam e hat hamas e nam a min mes a min lain ti la gon me la lam, "Aih, la pana mum re na hahuas, be ri te kat haraeh ro man hoat tariri, be ri te sua poij hamas ar i pinapo. Be lam e la hamas a mum enah be lam me sot hamas mui tara man tsinih, be lam e huas hamas a nam, kuei e nam a ji ramun te ka hamas e nah, be lam e ka hamas a nam e nah, be lam e hatane ni sua poij hamanas a mum. Poaj ti sua ua ma lam e nah, lam mei notoku ta sot wi Yameng, popoan ni Yameng ni Sal, ba jinalup jen jinalup jen te kat. Be kat hamas a no nah be lam, "Aih, la mu re topei sua." Balan e takaim, leale nah pos tara poaj ne heh, be lam e kat hamas a nam e nah, be lam e <noise> lam mu matout hamanas tara poaj ne heh be lam e <hesitation> la mu re topei sua, re lilih tun pis ru an je re guael i ru. Be lam e sua hamas a mul, sua mul, sua mul e nah, lam mei sai ta ngot mi pinapo, lam mei sai has ta ngot sai mea a sah a ka te ka i tasi tu tsinih na ta sah. Be lam e hat panahas ne nam e lam mu goael wal lam mu sua wal i pinapo kove mei. Lam mu sua ha kual wal i i Paru. Be lam e sot mi Paru, be lam na ngot e nam a pinapo e helhel kuru, be lam e ngot o nam, "Eh, a sah a kain pal ien, mei pan ta pinapo u uan te la ua rim a ri." Be kat a no nah, be ru hat hamas re heh masal taheleo hat hamas er lam, "raeh i no la mum, eri sua ku hamas ar re hamatoi me rea man tsinih tariri heh, pinapo ka ua no heh." Be lam e kat hamas a nam e nah, be lam hakuas enam ana be lam e sua patu hamas a mum. Sua mum be lam me nasal e mui Tulein. Be lain e hoas touk noa heh, be lam e tolak ru hakovi hamas u <hesitation> a balan na langits te kat tara poats ne heh. Ba latu ne kat a keh, mei ta hin nakap u be lam e latu touleh namanas, be lam waari koru nam, "Eih oka ia te pil kat waru ri be ri te la poits er i pinapo?" Be kat hamas a no nah be lam e ka nam, ka nam, ka nam, ka hamamas a nam e nah, ba balon e saloh hamas a no. A langij ku hamas te pol tara poaj ne heh, be lam koas hanas nam taru tsinih, "Aih, koas am be ri te lar le <hesitation> ri ngot hamas er pinapo te ka nam e heh." Be lam e kat hamas a nam e nah be lam e sua hamas a mum, lam e sua mum, sua mum e nah, be lam e sua mum, be lam e tovei e nam a hapal ta taheleo has ti-ti tuhan mi Skotlan i goael noto <hesitation> nitoa wal e heh, tara <hesitation> i popoan na loun ne heh, be lam e hat e nam eru, "Aih, la mum be ri hovot te suar." Be lam e sua nam, sua nam, sua nam, be lam na tuan hamas mui Tutula nah, Ba balan e saloh hakap nitoa no, balan e saloh nitoa nah, be lam e la nam, tatal a mul, ah, be lam e sua mul, su mul, sua mul, be kat hamas a no nah, poaj ti la wal a lam a revan e nah ru tor team sil koru elam a taheleo ti mei ta ka wi pinapo, taheleo ti la tara tou hoat na tou nip roi, na taheleo ti la u tara min mes a man pal. Be ru e ngot hamas er e lam e nah be ru, "Aih, la mum la mum, la mum, topei sua mum ma tsome, lam e hat ne mul e mi e goael hamas a mul." Be lam e sot hamas a nam e nah, be ru e ngot er a min hoat ti kat e malam be ru kikisal tun pas ir. Be ru e ngot or, "Aih, me rap tun e mum a jiien jiah", "Aah, lam e hoat a mum ba <hesitation> jinalip e sep hamas e nam e lam i popoan na loun, eiau le lilih ne mu la lam." "Raeh i no, me sot hakap a mul i pinapo." Be kat hamas a no nah be lam e soat hamas e nam a man ka, be lam e soat me moa tar min luma tamulan e nah, ba min tete na min kaua ngot er a man hoien ti les em ma lam e nah be ru e kikisal kurur. Be ru hat hamas er e lam, "yo nous pan am, nous am be ri te nen hamas a ru." Be lam e nous hamas a nam, nous o nam e nah, nous e nam a jiien, u koukou, korij, be lam e gum hamas a nam tara touleh bong e nah, be lam e nen hamas a nam, lam i nen e nah be lam na masul oba koru nam mei sai ta Mei sai ta bes tara poats ne heh, lam hak <hesitation> hakap nitoa a hout tamulam. Okay, ba sia poat hakot e nah be lam na herok wangel a nam, lam kat e nah be lam e kuku hamas e nam man masal man mes a masal tamulam, man mes a man taheleo tika ia tar min mes a "Ai la mum, eri na herok wangel er." Be lam kat hamas a nam lu e nam man kohel tamulan, be lam e tatal hamas a mul gon mei mej rako ti tiktik wangel. Be lam e la hamas amul lam na herok <hesitation> wangel nitoa i Lium. Be lam e la hamas a mul, la mul tatal a mul e nah be lam e sep e nam a kus, ba kus e rangat e ne lam, "Aih me la no mi iah taheleo?" <hesitation> Be lam hat nam "Lam na herok e nam tu wangel", "Aah, la pan a mul. Be lam e la mul, la mul, la mul, be lam na sep e nam a gu. Ba gu rangat e ne lam, ""taheleo me jin la nomi yah." "E lam e jin na herok wangel e nam", "yo la pana mul", be lam e la mul, la mul la mul. Laspla malei sensen ti na sep elam a-a malei, lam mu la hamas al e nah, be lam jin na sot koru hamas moa tara wangel e nah ba malei e sep ngo <hesitation> bor hamas nam i ias tur wangel, "Aih, taheleo, me jin la lomi iah?" Elam jin me herok e mum tu wangel", "Herok panam." Be lam herok hamas a nam, lam herok o nam, herok o nam, herok o nam, herok o nam e nah, be lam e longon hamas a nam u sia u ling e nah, tutu ling e kat be boak nam a tara keiu, "Re si na bah, te jin herok er wangel tagoan e nah", be lam e kat a nam e nah, "Eih, halongon am tur ling te la nam a ien. U ling te ka kana ian e sa no, hare ne hasaka ne no u-u wangel te me herok e rim a ri." Be kat hamas a no nah be lam e hanong hamas e nam a man wangel e nah, be lam e la poij hamas a mum e nah. Lam la poij hamas a mum e nah, be lam me sep hamas e nam a gu. Ba gu rangat a no, "Aih, me herok wangel hakap a mum", "Aih, a sia katun e nah jia sah e-e pet e nam e lam e nah e borbor nam i han a kieu, be lam e matout u mum." Be lam e la mum, la mum, la mum, la mum, la mum, be lam me sot hamas moa pinapo nah, be lam e lu hamas e nam a man bek wangel, be lam e la hamas nam i kotolan. Poaj ti lawa a lam i kotolan, be lam na tik hamas e nam min wangel e nah, be lam kat hamas e nam a man gom. Lam mu kat hamas a man gom e nah, be lam e haka hamas moa tara man gom e nah, be lam e soat poij hamas e mum a min gom wangel tamulam, be lam ela poij hamas a mum, be lam ma gum hamas a nam e nah, tara man pal ti ka ia lam e nah, rarau <hesitation> rarau ia lam, be lam e nen wangel hamas a nam. Kat hamas a no nah <noise> be lam e ka hamas a nam, be lam e ngot hamas a mul ias, be lam e ngot e nam a malei jen, a malei jen. Malei te ka na ien e loloh panahas ias ba masal e rangat hamas ar, "A sa heh bah?" Be eiau masal me a masal ti ka i tsi nah bor hamas ar. "A tapajan halo, a malei nah te hahaso ne na a-a ka koun e nah te kaka na taru baku tariri." "Aah." Be ru kat hamas ar e nah, be ru e lu er a ponok e nah be e ponok hamas e rin a malei nah. Ponok pis mela ru a malei nah, be ru ponok kat nitoi er baku tara sia malei be ragin ni nam i kopu nah, be ru e lu hamas er, be ru e huhua hamas er. Poaj ti huhua mea ru a malei nah, be lam a masal taheleo nah ti nen wangel e nah, lam i la hamas al, be lam na hat hamas e nam e ru, "Aih, elam has mangil e nam ta ji malei nah te huhua moa lomi", be ru hat er e lam, "Mei, lam mangil nam e mi iam haso mue elam ji wangel, be lam te sin haso nam e mi a malei.?" Be kat a no nah be lam e hia ngotngot o nam, be lam kat a nam be lam haso hamas e nam e ru a wangel, "ien me lu pan iam a wagel ien be mi te haso lomi e lam ji malei. Kat hamas a no nah, b ru hao hamas e rim e lam a malei. Be lam e nen hamas a nam. Poaj ti nen u lam e nah, be lam e masul u nam, be lam e hat hamas e nam a man mes a man lain ti nen a tara malei, "La mum be ri te na ririput ur. Ri na suar a man tsinih tariri be ri tena ririput ri loun. Be kat hamas a no nah, be lam e sua e nam a man tsinih tamulam, be lam la hamas a mul popoan na loun e nah, be lam na ririput hamas a nam. Poaj ti ririput u lam e nah, be lam salep wanam i iogil, be lam e ngot e nam a jiien a para, jiien a para, be lam e nah mamangil panahas ti ngot mea lam a kain <hesitation> hai hoien te kat wa no uan. A korao, a tangili, na sah kain hoien sai te tuan sol e molo, eiau pan a has ti ngot e lam gon mei a man mat tamulam. Be lam e la poij hamas a mum, be lam me hat poij e nam a revan. "Aih, lam e ngot e mum ajiien a para kuru te ka na heh tara pal te ririput mum ma lam." "I yah", "e heh". Be ru kat hamas ar e nah, be ru hat hamas er e lam. "Lu yam a man rako nah be mi te soat e mum i be mi tem hanong moa han u tsinih." Be lam la nam herok e nam a man rako be lam na hanong moa han u tsinih. Be kat a no bu jon ehat er man taheleau tariru, "Soat e mum a man bean e nah, be lam te be mi te me hanong e moa taru tsinih. Be lam te na bean e nam a <hesitation> jiien te mam jiien te bang e rim a masal nien. Be kat hamas a no nah, be ru haka hamas er a man bean han tsinih e nah, be ru e sua hamas ar. Poaj ti sua wal a ru nah, be ru lu hamas er a man rako nah be ru konkon hamas me rin iogil. Poaj ti konkon mea ru a man rako i iogil e nah, be ru lu hamas er a bean e nah, be ru <hesitation> sua raon hamas er a pal ne heh, ba bean e la hamas a no nah be na man jiien hovot ti kinan eru nah, korao na sah kain jiien sai non nea <hesitation> non a turu bean e nah, be ru la poij hamas a rim. Sot poij hamas me rim u bean e nah, be ru la hamas a rim e nah, be lam te ka mi kotolan. Be lam kat hamas a nam e nah, ru hat hamas er elam, "Na lu e mum a man kohel be mi teme nong hovot e nomi a man jiien hovot te ka rea ien", "I yah?" "Ien." "Me ngot am tar min jiien." Be lam e la mul, "Puah! sikia jiien a para te keh lu e rim a man tete tamulam." Be ru hat er elam, "Lu pan am be mi te hanong moa tar man kohel, be mi te soat nomi tar a min haus kuk tamlomi, bet na hat lomi a man kaua tamlomi be ru te nous or, nous or bete nous er ji koukou na jia korij, be ri te nen eru tara touleh." Be lam e la hamas a mul, be lam soat hamas e mul a man kohel jiien e nah, be lam e la hamas a mul e nah, ba man kaua tamulam i ngot er a man kohel jiien te soat el a lam, be ru, "Aih! a jiien a para tun jiah te soat e mum a lomi", "Aah, ka <noise> man tete tamulam te bean e rim." "Raeh e no, hakei e mue nah." Be ru supak hamas er a man jiien e nah, kilin hamas er <hesitation> iogil ni hana jiien e nah, be ru kuej kuej hamas er, kuej kuej hamas er e nah, be kat hamas a no nah, be ru hanong hamas erea tara man-man a pal man ka ti nonous a. Be hanong hamas e ri iogil hanong hamas e ri iogil e nah, be ru giris hamas er a jiien e nah. Poaj ne heh, a party jen ti kat elam, a kanen jen, a kanen jen. Be kat hamas a no nah, be ru hat jon momoa ni hana a pinapo hat hamas er eru, <hesitation> "Sak hovot e mum a man kanen hovot e nah, be mi teme haka mua ien tara bal, be ri te haharoi ru be ri te nen e ru a man ka te nous e rim u kaua ien be ri te kikisal aro". Be ru kat hamas ar e nah, be ru sak hamas e rim a kanen nah. Na tara touleh hamas ne heh, a kanen jen, a kanen jen, te kat i han a pinapo. Masal u kekerek u kaua, u tete u hitoj ru hovot ti nen a tara kanen ne heh, b eru kikisal kurur. Ba poaj hamanas ti kinan hamas mea ru a <hesitation> poaj ne heh, be ru borbor hamas mer hitoj nu kukuvei taruru. "Mi mas kaka haraeh lomi, ngot lomi tara kain hai toukat ni ien te haboak e goan i roman ien, te haboak e moa lam ien, me ngot lome mi mas hiakakahet lomi, mi mas sah e no mi a mes na mes tamlomi. Se te mangil na ka, haso iam eiou." Ba poaj hamas ne heh, poaj ti ka hamas u lam e heh be lam e <noise> touleh e back hamanas, ba bong e la hamas a nan e nah, be lam e soh hamas a nam tara bong enah, be lam e ka hamas pon nam e nah, ba taheleo haku pon rim, "Aih, e ri la ru Yameng, re na-re na kaj eru ta ji roi ni nous", "e raeh i no." Be lam e hois pon moa tar man ka, lam mu hois a niko, u lij na kohel, be lam e la hamas a mul, be lam na hakoas e moa taru tsinih, be lam e sua hamas a mul. Lam i sual me lam e la mul, la mul be lam na sot hamas moa tara tol. Tol teka na ien eiou a tol ti tova roi a lam. Be kat hamas a no nah, be lam e tova roi hamas a nam. Lam i tovei u roi u para roi u para, be lam <hesitation> hapal na taheleo hat er elam, "Re teteil tok be ri te na haka rea turu tsinih." <noise> "Raeh e no, lamu re teteil tok." Be lam teil tok e nam a man roi, be lam na haka moa tar tsinih, be lam e kopis sai mul tuan nitoa te kap u a u tsinih, be ru kat hamas ar e nah be ru, "Hapal tariri mas na pio tok ri pinapo", "Aah, e raeh e no." Be lam e la poij hamas a mum e na be ru nat hamas er elam, "Raeh i no e mi iam enah, mi a taheleo te teteil i mul, e mi tana pio tok lomi pinapo." "Raeh i no." Be lam e la hamas a mul be lam e tatal a mum, me lu hamas e nam a man ka nah, man roi ti haka ia lam i kotolan e nah, be lam haka hamas moa tur tsinih, be lam e haka <hesitation> haka haraeh hamas e moa man roi tamulam han u tsinih e nah, be lam e sua hamas a mum. Poaj ti sua wama lam e nah be lam e ngot e nam u kesa u para, kesa u para kaia tara peke, be lam e kat a nam e nah be, "Iih!, me ngot panam e heh a kesa para koru no, re mas la poij i rim be ri tem herok er tu kesu." Be kat hamas a no nah, be lam e la hamas a mum, "Raeh i no, re na pio ner a man ka a <hesitation> roi tariri be ri te la poij i rim", "Aah, raeh i no." Be lam e la hamas a mul e nah, be lam na pio hamas ne nam a man roi tamulam e nah, be lam hakovi re nam a man roi turu kotolan, houn haraeh e nam eru, be lam koas poij mum a turu tsinih, be lam e la poij hamas a mum. Poaj ti la wam a lam e nah, be lam na katok moa tere eiou a pat ti ngot ya lam u kesa u para. Be lam e ngot hamas a nam e nah, be lam e ngot kuru e nam u kesa para be lam i kurap hamas nam taru tasi nah, be lam e tara hamas a nam be lam sep e nam kesa u para, kesa u para. Hanong remoa tar min bona tamulam e nah, be lam e koas poij hamas moa turu tsinih e nah, be lam ela hamas a nam. Poaj ti la wal a lam e nah, be lam na sot mui kotolan e nah, be lam e ket hamas a nam. Ket e mul i ias e nah, be lam na hat hamas e nam a hapal na taheleo ti kei latu nah, "Aih, elam e sep e mum u kesa, lam herok kesa toko mum, be lam e sin la mum, "Aah, ki iah te ka rea rea kesa?" "Ka rea turu tsinih, "E raeh i no." Be lam e la poij hamas a mum, "La mu ri gal pan, latu e touleh hakap a lan." Be lam e soat poij hamas e mum a-a niko nu kilat ti la mel a lam, be lam e la hamas a mum e nah, be lam e sot hamas mui kotolan be ru e ngot hamas er a-a tsinih i saput miu kesa be ru rangat hamas er elam. "Aih, a sa am a min sa min kain kesa io nah bah?" "U kabelo, u sis, a man hai kesa te tuan ni kai mulo, eiou te na sep pis e mul a lam, eiou te herok e mul a lam", "Man tun jiah!" "Aah." Be lam e koas poij hamas mum a turu tsinih, be lam e tatal hamas a mum. Poaj ti tatal ua ma lam e nah, hapal i koas a tur tsinih hapal i tatal namas ma tar peke, be lam e la mum, be lam e la herherok pas e mum u kesa. Kesa takun koru taru len ne heh, be lam e la mum la mum i pinapo hamamas e nah, be lam ma nous hamas e nam u kesa, lam nous hamas kesa nah, lu bitam nam u keso tar man peem taruru nah, be lam e guris sai hamas enam, be lam e nen hamas e nan. Okay be lam e <hesitation> ka hamas a nam e nah tara poaj hamas ne heh, <hesitation> hapal ba bulugar sair, "Aih, eri na hahatoan ro", "Iah nah?, "E heh turu hahatei." "Man!, io lapan a mu, sah u hahatoan", u pegipegi", "Aah, io la pana mu. Be lam ela hamas a mul, la hamas a mul e nah, mes a masal taheleo nah, eru i ka hakap. Be ru la hamas a rim, be ru hat hamas er elam, "Aih, elam e jin pilai gon me nam e mi", E raeh i no, la pan a mum re pilai." Be lam e pilai hamas a nam. Poaj ti pilei hamas u lam e nah, ba sia nah e kik hamas <hesitation> e pita hamanas u mou tagoan, bu mou tagoan e tapieok hamas a no, mou tagoan e tapieok hamas e nah be la jipuk hamas gui kopu taru hasili nah be lia ngal hamas a nouk. Poaj tuk ngal u wan e nah, be ru e hat hamas ar, "Aih, tuan e lan komin pilei sai iam. La mum be ri te la war tara katun te hoshos o no bet na hos e na pean hihin teka na ien. Be lam e <hesitation> rula soat hamas e rin elia nah be Ru na hos hamas er elia nah, hos hakap pas er elia, be lam e <hesitation> ru soat poij hamas e rim elia. Be lia la hamas a nouk i luma be kaua rangat hamas a no. "Le sa mum." "Elam e hahatoan a mum ba mes a pean e pitei nam u mou tagoan." "Man tun", "Aah", "ki iah te ka nao", "E la hakap a lan tar luma tanou", "E raeh i no kaua", "Raeh i no, kom kat ta ka." "Re la ro sah min borbor te haso ia lam elo, tam ma kat elo, mas kuar e molo. Komin kat be lo te kat e nom u nome tara mes te kat home me nao elo bete kat poij e nom u nome tanou, e mei. Kat haraeh eiou." Be kat hamanas e nah, be lam e ka nam enah, ba sia poaj hamanas e nah, ba kaua tagoan hat hamas e ne lia. "Eri e la ru iah", "Re la ru i Jina Tong", "Ri na sa ro", "Re-re na rarao ro, le jin na habang e nouk e lo i Jina Tong", "Aah, raeh i no." Be lam e la hamas a mum e nah be lam me koas moa turu <hesitation> u tsinih pone, u tsinih u kajen. Be lam e la hamas mun, be lam e la hamas a mum be lia rangat hamas e nouk a kaua tagoan, <noise> "E sukut hamas si no i Jina Tong", "Emei not, re la not o kur", be iau hat e ne lia, "Elo ma komin rangrangat ha para. Elo kat tal a mu be ri te gum hin sot or i Jina Tong." "Mantun", Äah." Be lam e la hamas a mul Jil i mul, jil i mul, jil i mul, belam na sot hamas moa tara sia tol. Be kat hamas a no nah, be lam hahuas touk u nam. Be ru hat er elam, si te kajin hahuas touk no, te jin la tok o no han a man ka heh bet na hahuas e no bete la poij i nam be ri te sin lar. Ba hapal na taheleo ti jin hahuas e nah kovi hamas ar e nah, be ru na hahuas hamas ar be ru la poij hamas a rim, be ru ma koas poij hamas ar be lam e la hamas a mul, be lam e jil i mul jil i mul, poaj hamanas ti na sot u lam i Jina Tong, mata tagoan e nah kalat koru, ka sah le ku ngot a manke hare ni mei sai ta hare wi pinapo. Le ku ngot a man kei hula hases hapara koru, hases tara katun, hases tara man ka, a hategel, be lia kat a nouk, rangat hamas e nouk e kaua tagoan. "A sa heh bah te jil na heh", poaj ne heh hare le <hesitation> ku binij nin a man ka. Be lia ngot hamas a nouk be iau hat e ne lia. "A hategel io heh, mei ta <hesitation> sa u, a ka ne heh e kokoas er, hare ku pis nu tsinih te sua e rim a ri." "Man!, ke lia jin na tolak a nouk", "Raeh i no, ri la ru belo tena tolak a nom." <noise> Be lam e la hamas a mum, lam e la hamas a mum e nah, be lam na koas hamas mui tara hategel e nah, be lia matout home koru nouk be lia ngal a nouk e hah, ba kaua tagoan hat e ne lia, "Komin ngal, a ka ni ien, e hare ku nu tsinih te koas e rim a ri tur tsinih tasi nah, ien a maron, E lo komin talukap a mu." "Aih, man tun!" Be lam koas hamas a nam turu <hesitation> hategel e nah, be lam e jil ba <hesitation> hababang hamas e ne lia hana Jina Tong e nah, be lia ngot e nouk a ka <hesitation> ka para kuru te binij i mata tagoan, be la rangrangat pasi nouk, rangrangat pasi nouk. Be lam e la hamas a mum e nah be lia ngot hamas e nouk a masal i sus a-a hala popout e nah. <noise> Ru sus a hala popout e nah be kat a no nah be lia, "Kaua, a sa heh bah te nen e na pean e heh?", be kaua hat e ne lia, "A ka ne heh sol rea hala popout." "Aih, ke lia jin tolak si nouk." "Raeh i no, ri na lu er a sia." "E-e pil na lu sila me ru a ri iah." "Ke ri na hoal e ru eiau, a manin ien", "man, la pana u." Be eiau peik hamas e lan elia be lam e la hamas a mul e nah, be lam na sot hamas moa tara pal te hual ia hala popout e nah, be ei-eiau hat hamas e ne lia, "Ien a katun te hahual ne ne iau hala popout te ka na ien." "Aah, lu pan boi me lia a sia. Be iau houl boi hamas e ne lam a hualu be lia tolak hamas e nouk be lia mangil koru e nouk a ka te ka na ien a hala popout. Ka nien e kat elia be lia hasagohan e nouk u pout, iogil tagoan e nah. Be lia kata nouk, "Aih kaua le mangil sai nouk." Be kaua tagoan hat e ne lia, "Raeh i no, le lu sai boi nouk elo, na ien has a hahakap, komin sung sai", "Raeh i no." Be iau lu sai boi ne lia mes e nah, be lia lu hamas e nouk a mes e nah be lia sus sai nouk, be lia, "Aih, a ka raeh tun jiah." "Aah, aka raeh." Be kat hamas a no nah be lam e la poij hamas a mum. Lam e la hamas a mum e nah be kaua tagoan e hat hamas e ne lia, "Lam me gum a hah, be ri te hahan poij hamas e ru tsinih te la poij me ru ri i pinapo", "Aah, ri na gum ri iah", "E heh tara rako te ka na heh, ri na <hesitation> hahaolos poij hamas rea heh." Be lam e la hamas a mul e nah be lam na gum hamas mua heh tara rako te ka na heh, be lam hahaolos hamas a nam e nah, be kaua tagoan e hat hamas e ne lia, "Lo ngot hamas a mul", "Tara sah", <noise> "Le ngot e mul a pal nien? Pal nien pal tara revan hovot. Revan tuhan ri ma tara min pal. Pal nien pal-pal te sol rea ru i Jina Tong. Pal te la hovot rim a ri be ri te me hual er a sah a ka te mangil e riri." "Man tun", "Aah, ke lia-lia win hakap, le lu hakap e mul a sah a ka ne le ngotngot hak ngot hakap babang hakap a mul hana Jina Tong." "Raeh i no." Lam e gumgum notoku nam, ka nam-ka nam ba <hesitation> tsinih te nisang el e lam e nah me sot poij hamanas. Tsinih me sot poij hamanas e nah, ba kaua tagoan e hat hamas e ne lia, "Na hakoas pan a maji ka nah te hual e rin a ri turu tsinih. be ri te la poits hamas ar, na koas ha mas ar, be ri te te la-la <hesitation> gal poij hamas ar i pinapo, "Aah, la pana u." Be lam e la hamas a mul e nah, be lam na hakoas hamas e nam a min ka tamulam tara tsinih, be lam e ka hamas a nam e nah me lam e koas hamas a nam, ba kaua togoan e hat hamas e ne lia. "Ri la poij hamas ar. Elo e hakenin e mul a mes a masal te ka ri pinapo. Ru mei not ta mala la uam tara pal te ka na ien." Ke lia hakenin hakap a gul?" "Wai le hakenin hakap a mul. Eri la poij hamas ar." Be lam e la jil hamas a mum. Poaj ti jil ua ma lam e nah, be lam me sep e nam a malei a para, a para te loh tara poaj ne heh. Be lam i ngot o nouk <hesitation> e nah i ias turu bong be ngot o nouk, "Kaua min sa min kain malei ien", "Man malei kikisal ar, e tare-tarei er ta kanen na ta pal ta ka ia ru." "Aah." Be lam e la hamas mum, tsil i mum be lam buak a nam e nah ien matan ien, be lam e tsil hamas a mul, be lam e la mul, la mul, la mul, la mul, be kat pon no na, ba jinalup e la sai pon nam. Lia nah ku mataut koru, be lia hat e nouk e kaua, "Kaua, elia matout koru nouk. Le karous ni longon koru ngot koru e nouk a kain ka te kat sila ua no wan. Be kaua hat e ne lia, "Gum momot, eri na sot o ru, gumin matout", be lam e la hamas a mul la mul, la mul, la mul e nah, be lam na soat hamas mui pinapo nah, poaj ti sot wal a lam i pinapo nah be lam na sep e nam a kus tamulam e mat, be lam e rangat hamas a nam, be lam e rangat hamas a nam, "E seh te natung e lan a kus", "Evah, lam mei ta natei u", "Man, ke si te me hakei e lan eiau wan", "Evah", "Aah, raeh i no." Ba masal e nah, ru kinan panahas elia, kinan panahas elia, be lia <hesitation> kovi hamas nouk a turu bout e nah, be lia hakovi hamas e nouk a min ka hovot tamulam, be lia me haka hamas e nouk e nah, be lia <hesitation> rangat a nouk, "Mi me kinan e mum a sah?", be ru e hat ar e heh, "Elam e kinan nam elo, <hesitation> lo e hakenin e mum elam, elo e ka mum ai tsina tong. Lam mei notoku ta la u tara pal ne heh", "Aah, <hesitation> elia has le sin la kuru gul i roman, a kaua tagoan te lu e lan elia, ne lia has e sus e gum a sia ka, a ka nien e sol ria hala popout. A ka pout, a ka pout, pout e nou tua tamulo, ne raeh kuru no, minmin tanou e raeh kuru no." "Man tun", "Aah." Be lam e soat hamas e nam a min ka, be lam e sot hamas a nam e nah, ba titi tagoan na min hamunasin tagoan rangat er elia", "Me sot hakap a mul?" "Wei, lam e sot hakap a mul", "Ke <hesitation> me ka hakap mum i tsina tong?" "Aah", "Ke le babang a gum", "Wai, le babang a gum, aih, a pal ne heh a pal a raeh tun kova sia ka lo mu mei tama tuan hulala papal u, a hategel e para koru no, ne lia kuas si gum a tara hategel. Kat hamas a no nah, ba taheleau nah i longon be soat hamas e rim a min konteina na <hesitation> ramun e nah, man ramun, be ru e la hamas a rim me kis hamas e re lia. Be lia kat a nouk be lia kosos o nouk e nah, be lia, "Me sei e romi e lia", be ru hat hamas er elia, "E lo e hakenin hakap a mum, elo e-elo e pita hakap e mum i tsina tong. Be kat hamas a no nah be kaua tagoan e hat hamas e ne lia nah, "Ien u kakat tariri ni pinapo. E ri <noise> mas kat er ji kanen, ba taheleau re heh te nous o rim, be lo te hanen e nom eru, ka sah tara sah elo <hesitation> lo ka habinij kuru mum i tsina tong ne le sot poij hamas mul i pinapo. Be lam e ka hamas a nam e nah, ba kaua tagoan e hat hamas e ne lia, "Re nous hamas ar." Be lam e kat hamas a nam e nah be rangat e nouk e kaua tagoan, "Re nous er a sah", <hesitation> "Re nous er a ji koukou, a ji korij, a ji tapiok, a ji kemin be ri te nous er a jiien e nah, ji kekeleo, be ri te hangok ner a taheleo ti kiskis i tamulo bet me nen poij er, "U man." Be lam e nous haams a nam, lam mu <hesitation> nous a hai kanen, man hai kanen panahas ti nous e lam, man kanen ri pinapo na man kanen te hol se ma kaua tagoan i taun. Be lam e nen be lam e nous hamas a nam e nah, <hesitation> be lam e haka hamas e moa kanen tara bal. Be lam e haka hamas e nam a min kanen e nah ba kaua tagoan e hat hamas e ne lia, "Lo la hamas a nom, be lo tena ngok e nom a taheleau te kiskis rin i tamulo be ru te ma nen hamanas ar." Kat hamas a no nah, be lia hituk hamas a gul, le ku kikisal tun tara sah, iau <hesitation> a poaj tuku ka ua man i tsina tong e nah, eiau a hasia kuru na poaj tara toai tagoan. Be lia la hamas a gul e nah be lia na ngok hamas e nouk a taheleau, be lia na hat e nouk e ru, "Kanen e hois hakap a nam, emi na nen hamas nomi." Ba taheleau e la hamas a rim e nah, ba taheleau e tatal a rim, la rim, e ru kikisal tun has, be ru la hamas sa rim e nah, be lia hat hamas e nouk e ru, "E ri e gum ria ien i kopu be ri te nen er." <hesitation> "Wai, re gum rua ien kopu." Be lam e gum hamas a nam e nah, ba kaua tagoan e kat hamas e na ji hasur e nah, be lam e nen hamas a nam. Lam i nen panahas, nen panahas, nen panahas, nen panahas. Poaj ti masul u lam e nah, be lam e ka hamas a nam e nah be lam e haharoi hamas a nam. Poaj ti haharoi u lam e nah, be lam e gagas a nam, gagas a nam e nah, ba masal e nah i longon e nah be la si rim Poaj ti la uam a masal e nah, kanen e ka notoku ia tara bal be lam e hat e nam e ru, "Aih, nen em ta kanen e nah tara bal." be "Lam e nen hakap a mul, lam e masul kuru hamas nam, lam mu mei kuru ta tuan ni nen sai wam." Ba masal e la rim be me nen er e nah be masul ur e nah, poaj hamas ne heh be lam e ka hamas a nam e nah be lam e longon hamas a nam e nah, ba a kus te buk hamas a no. A kus e buk hamanas e nah be lam e hituk hamas a mul e nah, "E si yo heh bah", "A katun e pet e na katun, a katun e jin kop o no." "E jin kop e na sah", "Jin kop e lan a kekeleo", "E si na kekeleo", "A kekeleo tere bubu", "Aih, a sa kain katun yo heh, la mu re la." Ba min hamunasin tagoan e kat ar e nah be hituk kukuer hamas e rin a katun. Hituk u rin, hituk u rin e nah be ru na sep er a katun be peik e rim a katun e nah be ru tapal er a katun e nah, be ru hat er a katun, "Te mangil me mua lo a ka, lo mas rangat a nom ba revan te haso er elo, kom kakat a kain toukat ne nah, elo e kop o nom e nah." Be kat a no nah, be ru rorom sin kuru er a katun ien, be ru <hesitation> bor harorom poij ri tanou, be ru e haso hamas e re iau a kekeleo te mangil iu, be iau e la poij hamas a lan be na nous e no be nen e no. Ba poaj hamas ne heh ti ka hamas u lam e heh, ba taheleo e la hamas a rim be hat hamas er elam E ri e sani hamas ar poaj tariri ni sani. E raeh i no te sani hamas wa ru ri. Be lam e la hamas a nam e nah, be lam na kij hamas ne nam a min ka ri sani <hesitation> man gras skeet e nah, be lam e la poij hamas a mum, be lam e la mum be lam e jijin hamas mua tara min karin tamulam be lam e sani hamas a nam. Poaj ti sani hamas u lam e nah, ba a ka nah a putput i sanak hamas e ru nah be lam e sani nam, be lam kikisal kuru tara poaj ne heh. Man poaj has has ne heh ti ka hamas ua lam e heh be lam e sani pasi nam, ba poaj ne heh poaj ti ngot hamas mea lam a latu e bong hamanas, be ru hat hamas er elam, eri hatuan hamas a ru tara tou sani. Be kat hamas a no nah, be ru hat hamas er e lam, ouh re hatuan e ro. Be lam hatuan ni sani poij hamas a nam e nah, be lam e la poij hamas a nam e nah be ru e hat hamas ner, "Na ririput panam." Be lam e la nam be lam na ririput hamas a nam i tasi. Poaj ti na ririput u lam i tasi nah, be lam longon o nam e nah ba revan te haur, "A sah yo heh bah", "E ru e hani ner a korau", "Iah te ka nau a korau", "E heh i kotolan." Be lam e hituk hamas a mul, lam i hituk ul e nah be lam na babang hamas a nam tara korau. Poaj ti la wal a lam e nah, revan i ka hakap, u jon, a taheleau, masal u kekerek Lam e la hamas a mul e nah be lam na rangat hamas a nam, "E sah lan, e sagol pais lan toroman e jin mat roman a no." Man tun, aah, be lam e la hamas a mul e nah, kuij kuij hamas ngetsngets hamas er a korau nah, be ru hat hamas er elam, "Lu em a min pal tamlomi." Be lam e lu hamas e nam a min pal tamulam e nah, be lam e la poij hamas a mum. Be lam e soat e nam a min korau nah be lam e la hamas a mul e nah, be ru e rangat ar, "Eih, ya te lu e ma lomi a korau?" Pooh, me kaka mua hah ba revan te lu noga ner a man korau, a korau jen, a korau jen e hasal nam i tutula." Man tun. Be lam e la hamas a mul e nah, be lam e ngot hamas e nam ti-ti ka hamas u a revan e nah, be lam e nous hamas pon nam a korau e heh. Poaj ne nah lam mei ta mala bes u, lam i nen ku panahas, lam i kui ku panahas a tou nen. Be lam e kat hamas a nam e nah be nam e <hesitation> ka hamas a nam be lam e soh hamas a nam tara bong. Lam i soh hamanas e nah tara bong, longon hamas a nam e nah, longon has e nam a mij kirin. Eru i ngalngal panahas ngalngal panahas, be kat hamas a no nah be lam e hituk hamas a mul e nah be lia hat e nouk a ji <hesitation> ji pean tuku ka gon men, "Aih, la mu ri na jek a sa heh te ngal na heh, kirin jia sah, la mu ri na taup eri." Be lam e la hamas a mul e nah, kirin mei ta ngok me lam, be lam e la mul e nah, lam e tatal a mul Lam mei has ta natei u a kirin e pil ngot sila u iah. Be lam e la hamas a mul, lam i tatal al e nah, be lam na ngot hamas e nam a katun a kekerek kuru. Be lam e ngot hamas e nam te hula ngalngal u nah, ba a mes tagoan e nah hat e lia, "Lamu re taup a kirin te ka na ien", ba mes, be lia kat ua nouk e heh, "Eih, o ka lia matout o nouk", "E mei, re mas taup er a kirin te ka na ien, be iau te haso e nou e ri a ka raeh te ka me nou, u kirin kaka mer a ka raeh, <hesitation> e bor o ru ba ka te mangil e riri te boak a no." "Man." Be lam e la hamas a mul e nah be lam e jikop lala kuru mul lam i la momot kurul. Be lam e la hamas a mul e nah be lam e tom kapu hamas ne nam a kirin e nah ba kirin e matout o no nah, "Aih, hakovi em elia, hakovi em elia le jin la nouk." Be lia hat e nouk a kirin, "Komin la, lo mu mei tama tuan ni la u. Lam mangil nam a sia ka tamulo." Ba kirin e hat e ne lam, "Me mangil e nomi a sah, hakovi im elia, lia ku mei-lia ku mei taka hare we mi, elia mes a ka-katun." "E mei elo mu mei tama hare we lam, kove lam e mangil nam elo haso e nom elam a ka te mangil e mulam." "Yo, hakovi pan iam elia." Be kat a no be lam e rangat e nam a kirin, "Ke lo komin jia mu?" "E mei lia komin jia gu." "Kovi pan." Lam hakovi hamas e nam a kirin e nah ba kirin e hat hamas e ne lam, rangat hamas elam e heh, "Me mangil nomi a sah te mangil e mulomi." Ba elam e hat hamas e nam eiau, "Lam e mangil e nam e lo e haso e nom elam a sia ka, sol e lam e mangil e mua ka ne heh, <hesitation> ba ka te mangil e mulam te boak a no." "Aah, raeh i no, la pan a mum be ri te lar." Ba kirin e tatal gon hamas me lan e lam, <hesitation> peik el a kirin be lam e la mul, be lam e la mul i latu nah, lam e tatal a mul, tatal a mul, a pal a roron kuru ti tatal el la lam, be lia rangat hamas e nouk a kirin, "Aih, e ri e solin tatal kuru rim, ya te peik me moa lo elam, elo e mas haso hamas e nom elam a ka te mangil e mulam, sol e mei nou be lam te natung e nam elo." Be kat hamas a no nah, ba kirin e kat hamas a no nah be hat e ne lam, "Me tatal ku pasi mum, komin borbor am, e ri e lar be ri te la nitoar tara pal te ka ka goan, be lia te na lu e nouk a ka te mangil e mu lomi." Be lam e hat hamas e nam a kirin, "Raeh i no." Be lam e tatal hamas a mul, lam mei sai ta rangat me ta sia ta ka tara kirin, lam mu tatal momot ku hamas al, lam i kuer ku hamas el a kirin te tatal u. Be lam e la mul, la mul, la mul, be lam na la nam a ji ramun, be lam na pias e nam u pokus, be lam e kovi nam, ba, "Aih, a pinapo tamulam e lehan hakap a lan "E lam e pil kat ua mui yah be lam tena sot poij mui pinapo tamulam." Be kat a no nah ba kirin e hat e ne lam, "Mei, <hesitation> ke lia kat e gue mi bet na hin sot poaij nomi", "Man tun." Kovi mul i kopu turu sia u pokus, lam e kovi nam be lam e ket poij pon nam ias, be lam na kovi poij pon nam e nah be lam na sot mua tara sia ramun. Ramun nien, a ramun a poupout haraeh tun, ramun nien <hesitation> lo ma ngot u ramun nien, e ngot but panahas, mei ta limut u, ramun u raeh ramun u raeh na <noise> man plaua has e nah i kai halalai tar ramun nien, na ramun nien e bangbang haraeh kuru. Be lam e ka hamas a nam ba kirin e hat hamas e ne lam, "Hahuas mua ien be mi te sasep e nomi a min mata tamlomi, sasep am be <hesitation> be mi te halongon mua te bor gu an", "Raeh i no." Be lam e sasep hamas a nam sep e nam man pole tua tamulam e nah, ba kirin e hat hamas e ne lam, "Gumgum pan mua hah tar rako, be lia te na lu e gum <hesitation> a sah a ka te mangil e mu lomi." "Yo, la pan al." Ba kirin e la hamas a no. Poaj te la wal a kirin e nah, be na tasu ni han a kiu tanou be la poij hamas a nam be ma haso hamas e ne lam a kabon. Be hat hamas e ne lam, "Kabon nien, mei ta tun hasiko papal mea lomi, "Kabon nien, sol e mi e mangil e moa sah a ka te mangil e mulomi, be mi te hasiko e nomi a kabon nien be lia te natei gu olsem, mi am mangil no mi a ka." "Raeh e no, hainpan." Ba ru e hat hamas er a kirin, "Aih, e lom na pio poij pan nin e lam, pinapo tamulam e lehan kuru no, ne lam e matout ni tatal papais i nam, ta ke boak tal nou i tamulam i maron." Ba kirin e hat e ne ru, "La mu, komin matout am, e lia la gon me nouk e mi bet na pio ne nouk e mi popoan be mi te la tatal ke mul be mi tena soat mui pinapo." "E raeh i no." Be lam e tatal poij hamas a nam, be lam e la mul, la mul, tatal a mul, pias e nam u pukus, kovi poij i nam e nah tara sia ramun be lam e la hapis e nam a ramun, be lam e pias sai nam ias be lam e kovi nam be lam e tatal sai mul, be lam e tatal a mul e nah ba kirin hat hamas e ne lam, "Re hatuan hamas ria ien, e lia pio ku hamas ne gue mi am ien, <hesitation> e mi mei ta tuan ni la gon sai me mue lia tara pal ne nah, <hesitation> elia kopis poij gua ien be lia te la nouk tara pal tagoan, be mi te la nomi8 tara pinapo tamlomi." Be kat a no, "Io, a touleh, la pan al." Be lam e tatal hamas a mum, lam e tatal a mum e nah be lia hat e nouk a ji mes tuku tatal gon men, "E ri mas hamois er a kabon te ka na ien. "Lo longon si mum te bor wa lan a kirin?" Ba pean e hat e ne lia, "Wai, le longon o gum." "Hamois pan." Be lam hamois hamas e nam a kabon, be lam e tatal hamas a mum. Poaj ti la wal a lam be lam na sep e nam a masal, masal a para, e ru i ka has i latu, be ru rangat er e lam, "Aih, e mi e ka mum i yah, u kaua nu titi tamlomi e solen ranrangat sin e rin e mi", "Elam e ka mum a tara sia pal", "Aah, la pa na mul." <hesitation> Be lam e rangat a nam, "Ke mi ma sa mum", "E mei, lam ma herok wangel e mum", "Aih, a touleh hamanas, a tutupiok kaka ne nah." Be lam e tatal hamas a mul e nah, be lam e la mul, la mul, la mul, la mul be lam na sot hamas mui pinapo nah, be lia hat hamas e nouk a ji mes tuku la gon me lan, "La mu ri la, re la war i kotolan be ri tena borbor ri kotolan ya te pil kat me ru a ri a ka te lu e rim a ri tara kirin. Be lam e la hamas a mul e nah, be lam na ka hamas mui kotolan e nah, be lia hat hamas e nouk a <hesitation> ji pean hihin nien, "E ri ya tolak jia a sah te mangil e riri", "Wai, e ri ya tolak." Be kat hamas a no nah, be iau haboak hamas e na kabon e nah be lam e bor hamas a nam, "E lam e mangil e nam a u hala popout, me sot na ien tamulam." kat hamas a no nah be lam e gumgum u nam, gumgum u nam, lam koso e nah ba hula a hala poupout momoa tamulam e nah. Be lam, "Aih e man pasi no." Be lam hamois poij e nam a ka ien be lia hat hamas e nouk eiau, "Eri ma kumin haharoi kuru ner a ka ti lu e ma ri tar a kirin, ka sah, sol eri haharoi ru ba ka ien te la bitein e nou e ri, be ri te kum lu sair ta ka te mangil e ru ri." Ba pean hihin nien hat e ne lia, "Wai, e ri mas komin na hula bor ner a-a ka te lu e rim a ri. E ri has komin hat er a titi na kaua tariri." Be lam e lu hamas e nam a-a kabon be lam na haka hamas e nam patun a bed tamulam te hamois ia lam a kabon e nah. Be lam e ka hamas a nam, ba kaua tamulam e nah e la hamas am be me rangat hamas e ne lam, "Aih, e mi e ka mum i yah", "E lam e ka mum i latu", "Me sa mum i latu", "E mei, elam na rarau ku pasi mul", "Aih, e lu kuru e lan e mi a poaj a roron te la ua mul a lomi latu, lam e hahan pas e mul e mi. E mi na sah kuru mul, e mi na herok wangel e mul", "E mei, e lam e rarau ku pasi mum", "Aih, me mas bor haman nomi, e mi na sah mul i latu, a masal u kekerek mei ta lala papal u latu, na man te lala la wa mu lomi latu, E lam e lala elam e tara hakap e mum e mi, e mi mei ta ka ua mum a heh, be ru e kat hamas ar e nah be ru matout hamanas ar e nah, kaua tariru e lu hamanas a pal roi nah be jin sanak hamas e ne lam e nah, be kat hamas a no nah, <hesitation> elam e hat e nam eiau, "Kaua, komin sanak e lam", "E sano", "E lam e-e lam e jin hat e nam elo a ka te lu e mum a lam." Ba kaua tariru rangat e ne ru, "A sa yo nah te lu e mum a lomi", "A ke lu e mum a lam, a sia katun a koroput iau te haso e nam e lam a ka ien", "A sa yo nah te lu e mum a lomi, bor miam elia." Ba masa e nah ru matout panahas ni hahat a kaua tariru, tara sah eru natei, e ru hahat a ru ba ka nien te la bitein e nou e ru, be kat hamas a no nah, ba kaua tariru e hat hamas e ne ru. "Hat im e lia a sah a ka te lu e ma lomi tara katun a koroput?" Ba mes a pean e nah, eiau e matout hamanas be hat hamas e na, hahat hamas e na kaua, "A katun a kekerek te ka na ien, eiau e haso e lan e lam a kabon", "Ki ya te ka nau a kabon", "Ien", "Habang e mum e lia kabon." Be lia kat hamas a nouk e nah be lia hat hamas e nouk a kaua tamulam. "Elo e kat home hakap e mul e lam, elam e hahat hakap ne mul a sah a ka te lu e mum a lam tara kirin." titi tamulam na masal u kekerek ti kai i han a pinapo. Be lam e kat hamas a nam e nah, be lam e hia ranrangat hamas a nam e nah, "Aih, e ri mas kat nar be ri te la poij er i pinapo." "Aah, elia ku mei taka kajin ka si wa ien, katun nien e natung e nou e ri, e nen e nou e ri. <noise> Be kat hamas a no nah be lam e ka hamas a nam be lam e borbor hamas a nam, "Eri e mas kat ar be ri te mois, mois ne ru a katun nien tara sah e iau e hat ne ne natung e nou e ri mahu bongbong, iau na hangal ku e lan a kanen." Be kat hamas a no nah, ba tutupiok e sot poaj hamas a no be lam longon hamas a nam e nah be lam e mois hamas a nam. Be lam e mois hamas a nam e nah mois hamas ne nam a tutupiok, ba tutupiok e hat hamas e ne lam, "Ia te ka mua lomi bah, ya te ka mua lomi, le sot hakap a gul, le sot me gul a min kanen tagoan, te nous e gu an be lia te habinij e gue mi <hesitation> a hualu a habinij a raeh." Be kat hamas a no nah be lam e mois hamas a nam, lam i mois i patun a rako. A sia rako e kai i iogil pal te gugum au, be lam e mois hamas a nam iogil e nah, be lam kat hamas a nam, be hat hamas e nouk, "E ri hasoh tok er eiau", be kat a no nah ba tutupiok e kat e nah, eiau e <hesitation> tua tanou kamij kuru be iau kat a no me soh o no. Poaj te soh u nah, lam kat panahas e nah, boak momot hamas a mum, lam mum e nah, be lam e be lia kinan hamas a nouk e nah, be lia ngot hamas e nouk a katun, "Eeh, a katun jen pone te sep e riri, katun a raeh jia katun a nome." Be kat hamas a no nah ba ji mes tuku la gon me lan e ah e mataut be lam gon e mataut hamas a nam. Ba katun nien e kat hamas a no nah be taup hamas e ne lam, taup hamas e lam enah be la hamas me lan e lam tara kiu tanou. Eiau la hamas al e nah be hat hamas e ne hagum e ne lam e nah, katun nien, ngot hare pas ne lam a nino. Lam mei sai ta kajen u, eiau sol e lam a ka papal i ien, lam hare u nino <hesitation> turu mata tanou. Be kat hamas a no nah, ba katun e hat hamas e ne lam, "Roman ien, le ka hakap me gul a habinij, habinij a raeh kuru te nen <hesitation> e mi e ka mua ien be lia te la nouk be lia te na hagal e gum a kanen tagoan, be lia te hoat manin u korij nu koukou na sah te hagal manin gu an, u rurun na sa sai, be lia te la gum be lia teme nous e nouk e mi, be lia te nen nouk e mi. Be kat a no nah be lam matout kuru nam lam mataut kuru. Be kat hama a no ba katun a kajen te ka na ien e boak hamanas, iau boak hamas ui konan nah be pili hamas e na taman e nah taman rako te kat miu. Be kat hamas a no nah be lam e ngal hamas a nam, ngal a nam, be lam hakej poij e nam a kaua tamulam na titi tamulam na masal u kekerek ti kai i han a pinapo. Be lam e kat hamas a nam e nah, be lam e hia ranrangat hamas a nam, "Eih, e ri mas kat ar be ri te la poij er i pinapo", "Aah, le ku mei taka kajin ka si wa ien katun nien e nen e nou eri e natung e nou e ri." Be kat hamas a no nah be lam e ka hamas a nam, be lam e borbor hamas a nam, "E ri mas kat ar be ri te mois kurur mois ne ru a katun nien ka sah eiau e hat e ne ne iau e natung e nou eri mahu bongbong, iau na hangal ku e lan a kanen." Be kat hamas a no nah, be tutupiok e sot poij hamas a no be lam longon hamas a nam e nah be lam e mois hamas a nam. Lam mois hamas a nam e nah mois hamas ne nam a tutupiok, ba tutupiok e hat hamas e ne lam, ia te ka moa lomi bah, ia te ka moa lomi, le sot hakap a gul, le sot me gul a man kanen tagoan te nous e gu an be lia te habinij e gue mi, mi a hualu a habinij a raeh. Be kat hamas a no nah be lam e mois hamas a nam. Lam i mois i patun a rako, a sia rako e kaia iogil pal te gugum au, be lam e mois hamas a nam i iogil e nah, be lam e kat hamas a nam, be lia hat hamas a nouk, "E ri hasoh tok er eiau." Be kat a no nah ba tutupiok e kat e nah, iau e, tua tanou kamij kuru be soh o no. Poaj te soh u nah, lam kat panahas e nah, boak momot hamas a mum, la mum e nah, be lam e Kalat momot kuru e nam a taman be lam e boak a nam. Ti boak wal la lam e nah latu e bongbong hakap, mei sai ta katun ta ka, na poaj hamanas has ni soh, be lia hat hamas e nouk a-a mes a pean hihin, "E ri e mas jia bitan kuru er a pal te ka na ien <hesitation> re ka ru a ien ba tutupiok te lu poij e nou e ri be te la me ne ri bet na nous e ne ri be te nen ne ri, ri mas lar." Be lam e la hamas a mul, be lam e tatal a mul, tatal a mul be lam na sep hamas e nam a-a kukuji be lam e mataut u nam. Lam i mataut a kukuji te ka na ien ba kukuji e hat e ne lam, "Aih, kumin mataut am, mi re seh", be lam e hat e nam, "E lam", "Emi tuhan mum i yah", "A tutupiok e kop el e lam", <noise> "Be sa no", "Ke lam e jia poij i mum, iau hat ne lan eiau ra natung e lam mahu bongbong", "Man tun, topei haseisei pana mul." Be lam <hesitation> e la hamas a mul tatal a mul, tatal a mul, lam e tatal notoku mui maron e nah, be lam longon hamas e nam a tutupiok te hula hau tal u han a kiu tanou, te tara hamas miu elam e nah. Be boak a nam e nah, be boak a nam e nah be hau no, "Ia te ka mua lomi." Be lam e hituk u nam hat e nouk a ji mes ji pean tuku la gon me lan, "La mu re jia, hituk kumin tatal, katun te ka ne nah me sep e nou eri." Be lam hituk u mul, hituk u mul, hituk u mul Be lam e sep hamas e nam a sia lapun, be lam e hat hamas e nam a lapun, "Aih, elo tuan ni hamois e nom elam", "Tara sah", "A tutupiok e la nam e nah i mamur, eiau e kop e lam i nalah, be hat ne nam eiau ra natung elam mahu bongbong be te nen ne lam", "Man tun, ki ya te ka nau", "E nah e la nam", "Aih, ke ri hovot e mas na mois er." Be lam e la hamas a mul ba lapun e peik e lan e lam turu sia u pokus i ias nitoa. Be lam na ka hamas mua heh be iau e hat hamas e ne lam, "Eri tasur tara kiu nien", "A sah kain kiu", "Ien be ri te na ka ri iogil." Be lam e la hamas a mul tatal a mul be lam na pias hamas e nam u pokus e nah, be lam na sot hamas mua tara kiu, be lia rangat hamas e nok a lapun te ka na ien, "Elo e kaka mua ien", "Aah, lia kaka gua ien", "E mi bere seh", "Elia pais", "Aih, ke lo kuj mumois ku pas mua ien", "Wei le kaka ku pas gua ien, lia ku solin ka i manas notoku." Be lam e ka hamanas a nam e nah ba lapun e hat hamas e ne lam, "Tasu pan a mum." Be lam tasu hamas a nam e nah be lam na ka hamas mu han a kiu. Pal te sosoh a lapun te ka na ien, lam longon o nam e nah ba tutupiok te tatal ni maron e nah, tatal mei a sisikot, tara sah eiau e sieh hamas elam. Eiau ra nen hamanas a korij na koukou te hois iu e nah ra nen gon hamas meiau sah a kain habinij, lam mu jia poij hamas am. Be kat hamas a no nah ba lapun hamois hamas e ne lam e nah, be lam ka nam ba lapun hat e ne lam, "E ri e soh tok o ro, re soh o ro, me ka gon tok me nomi elia, mi mei ta tuan ni la wam. Sol e mi e boak bitan e moa kiu nien, ba totopiok ne nah te lu poij e ne mi be te nen tun hamas e ne mi." "Raeh i no bubu lam e ka ku mua ien." Lam ka hamas a nam ka nam ba lapun te ka na hat hamas e ne lam, "Eri e mas soh hamas ar bong jen hakap a lan, mi mei sai ta tuan ni kalat wam, ri mas soh or, tutupiok e longon tal nou te borbor wa ru ri, be iau te boak ma nin bet me natung e ne ri hovot." Be kat hamas a no nah be lam e soh hamas a nam tara bong. Luma, han a luma tara lapun te ka na ien, a luma bangbang haraeh, ka mei a mamajin a ka han a kiu te ka na ien, be lam e rangat hamas e nam eiau tara bongbong hamanas, ti ngot mea lam eiau, "A sah man ka man ka te kai te ka re nah tara a-a pal te soh mua lo <hesitation> mu lu ia lo iah?". "Pal ne nah <hesitation> man ka re nah <hesitation> ku lu yan tara, manas notoku, revan ti haso e lia." "Aah, ke lo ka si me nom ta pean?" "Mei lia ku mei taka ka mea ta pean." "Man tun", "aah." Be lam e ka hamanas a nam e nah lam longon poij hamas a nam tara bongbong e nah, ba tutupiok te putuk hamas a no nah. Tutupiok e tatal kuru me kisin a kiu ti kaia lam, kove iau mei ta ngot me lam. Be iau e tatal a no nah ba lapun e hat e ne lam", "Kakamot am komin borbor kuru am, tutupiok te tatal a no." Ba tutupiok e la lan, la lan, la lan, be na sot poij hamanas lehan hamanas e nah ba lapun e hat hamas e ne lam. "Mi kaka mua tara sa kain pinapo", "A pinapo ne hoh", "I yah", "E heh", "Sol ri Yameng", "Aah, ke ri la hamas a ru be <hesitation> lia te na pio poij hamas ne nouk e mi, ne lia mangil nouk me soat e nomi <hesitation> a maj ka ri ien, a kanen, kekeleo nah na gu soat e mu lomi, be ri te lar. Be ri te lar be lia te na pio poij hamas ne nouk e mi tara pinapo tamlomi ti tuhan ma lomi." "Raeh i no." Be lam e teil hamas e nam a man ka nah, iau has teil ma tara kanen, ne lam a hualu has lam mu teil ma tara kanen. Be lam e tatal hamas a mum, lam tatal hamas a mum, la mum, la mum, la mum be lam ma sep e nam a kus. A kus e rangat hamanas elam, "Aih, i yah te kaka mua lomi, kaua tamlomi e solen hat e mi olsem, emi ra emi mei ta ka wam, be ru hat er e lam lam ra tarei e mi." Be kat hamas a no nah Ba lapun te ka na ien e hat hamas ne no, "Aih, a masal re nah, elia ku lous poij e me ru tara kiu turu tutupiok." "Man tun, ke raeh be lo na lous e nom e ru." "Aih, sol elia ka komin la ba tutupiok nien te natung hamat nitoa e ne ru be te nen e ne ru." "Aah raeh i no, ke e lo a lapun le na pio hamas ne nam e ru." "Aah, lia na pio poij hamas ne nouk e ru pinapo tariru." "Aah, raeh i no." Be lam e tatal a mul tatal a mul be lam na sep e nam a kori. A kori nah e kurek panahas a turu kalan turu roi. Ba kori e kat a no nah be kinan ne lam e nah be mois i no. Mois e nah be lam hat e nam a lapun, "Aih, u bubu elo ma ngot e heh, a kori e mois ne ne ri", "i yah te ka nau", "e heh i ias turu ro." Be kat hamas a no nah, ba lapun nien e kat pasi no be pias hamas e no roi. Te pias mui roi nah be lam e hia kinkinan a nam, be lam, "Aih, a lapun te ka na ien natei ni pias kuru no." Be iau e longon no ti bor u lam be iau, "Aih, lia natei ni pias a nouk, u roi u kekerek, u roi u kajen, le pias a gu, ei le natei e nouk a min roi hovot le natei ni pias ne nouk e mi hovotam. Me ngot e nomi elia kaj sila ua nouk ien be mi te hat ne nomi elia ku mei taka natei ni pias u." Be kat hamas a no ba katun te ka na ien e la hamas a lan be na natung hamas e nam kori kori jipuk hamas a no turu sovot e nah be lam e lu hamas e nam a kori nah be lam e tatal hamas a nam. Poaj ti tatal wa la lam e nah, be lam e la hamas a mul lam na sukut hamas a tara pinapo nah ba lapun e hat hamas e ne lam, "Aih, elia hapio ku hamas ne gue mi ien, le ku mei sai taka tuan ni pio me mi ho nitoa. Emi e la ku <hesitation> hamas ma ien." Be kat hamas a no nah be lam e hat hamas e nam a lapun, "Aih, hainpan kuru tumu kahet me ma lo elam <hesitation> sol elo ma komin ka ma heh, be lam te mat a nam. Tutupiok ra lu e lam be te natung e ne lam." Ba lapun e hat e ne ru, "Mei ta ka, raeh i no, e-elia me pio poij hamas ne gum e mi be mi te hatuan ni la no mi latu. Komin na rarau mua latu jen nitoa, me mas ka mua tara pal te ka ria u kaua nu titi tamlomi, komin lala nitoa wa mum ien." "Aah, raeh i no, hainpan." Be kat hamas a no nah be lam hatouleh e nam ba lapun e la hamas a lan, be lam e soat hamas e mul a min ka nah, be lam na sot hamas mui luma nah, be kaua ngot hamas e ne lam e nah, be hituk hamas a nam. Kaua hitok hamas am e nah be me lukut hamas e ne lam be ngal gon hamas me ne lam. Ngal hamas a no nah be hat hamas e ne lam, "Ee, hualu a pean tagoan, mi iam i lilih kuru iam a poaj a roron kuru, e mi tuhan mum i yah ti si notoku wa la lomi, le ku hat hamas nien e mi mat hakap am." Be kat hamas a no nah be lam e hat hamas e nam eiau, "Kaua, komin rorom, e lam e la poij i mum. E lam e ka me mul a sia katun te me pio ne lam ien. Eiau e la poaj hakap a lan gon mei a kanen. Iau a katun te kahet haraeh kuru nien e lam." Be kat hamas a no nah a poaj ne heh lam ra ka patu ma heh, ba tutupiok te nen e nam e lam e heh be lam te kumin ka sai nam, lam ra komin soat sai has i pinapo." Be kat hamas a no nah, kaua kat a no, "Aih!, <hesitation> le rorom kuru nouk tara kain toukat tuku kat en. Le ku ngak e mi be mi e la mul, be mi e soat e mul a min ka tamlomi, kova ien me sot poaj hamas a mul be lia te kikisal kuru nouk." Be iau rangat hamas e ne lam, "A min sa nah bah te soat e mum a lomi", "kaua, a min kanen lu mum a lam tara sia katun, mei sai tun u ka, katun a kurkuri kuru, ka ni bakun u pukus iau a katun nien te taguh em e lam iau te hatoai em e lam tara tutupiok". "Man tun, e kaka wa ni pali yah, katun nien a katun ni manas manas kuru, ne nou e tapa notoku pas na heh. Ki ya te ka nau? E la poij hakap a lan, eiau e ka kuru ni lehan turu sia u pokus." Be kat hamas a no nah, ba kaua la hamas a nam e nah ba ma ngok hamas e na man ka, "Aih! a kanen a raraeh kuru uan te hasoat e nam a katun e mi, <hesitation> eri mas kat a ro tan ta sia ta poaj be ri te la ro tara lapun te ka na ien. "E mei kaua, eiau e kaka kuru ni lehan kuru, mei ta sukut u te kaka nau. Ke kaka ua na turu pokus ni yah. U pokus ne heh nitoa, ri mei ta ngot me iau u pokus. Be kat hamas a no nah, be lam e ka hamas a nam e nah, ba masal e nah ti kaka gon mealam i pinapo kinan hamas elam e nah be ru kat hamas ar e nah be ru la hamas a rim, be ru, "Aih, me sot poaj i mul", "wai lam e sot poaj i mul", "lam i rorom kuru ti mei taka u lom, lam i hat hama nin e mi mat am", "mei lam e sot poaj i mul." Be kat hamas a no nah, be kaua lu hamas e ne lam, be na ririput hamas e ne lam, tara ramun ririput e ne lam. Be lam e ka nam e nah be iau e hapalis hamas e ne lam, hapalis e ne lam, be la nam be me hanen hamas e ne lam e nah, be lam e la hamas a mum, be kat hamas a no be lam e nen hamas a nam nen nam nen nam nen nam ba masal e la hamas a rim be me ranrangat hamas er e lam, "E mi yam me sa mum bah, elam e jin longon nam u haharoi tamlomi, ti la wal a lomi", "Ke lam i lal be lam na lilih i nam." ba kain ka nien e boak ni tamulam ba masal e nah ti longon pes me ru a kain ka ien, be ru e mataut or ne ru i sori kuru has. Be kat hamas a no nah ba masal e hat hamas er e lam, "I mahu, eri e la ro turu hatatei." Be lam e rangat e nam eru, "Sah u hatatei", "Ke ri e la ro be ri te na gum ru a tara sia luma, ka me nou a sia katun, sol ria jon hihatuj, iau ma hatuj e nou e ri. Hatuj e nou eri u kuma, iau ma hatuj e nou e ri a tou kelkeleng, iau me hatuj e nou eri a mamajin a kain ka ti mei ta natei mea ri", "Man tun", "Aah." Be lam e la hamas a mul, be lam e ka hamas a nam e nah, be lam na hat hamas e nam e kaua. "Kaua, mahu, masal re heh hat e rin elam, mahu be lam te la mu tur hatatei, lam e na hatatei mu." Ba kaua tamulam e nah, kikisal kuru be hat e ne lam, "Wei me mas la nomi be mi te lu e nomi u natei." Be kat hamas a no nah, be lam e soh hamas a nam ba mes a bongbong hamanas e nah, be lam e ka hamanas a nam e nah, be lam e hois hamas a nam. Lam na ririput hamanas e nah, na riput hakap a mum, be e la mum be lam hasiko e nam a min hasovo tamulam tur hatatei, be lam e sot hamas e nam a ji kanen te hois boi a kaua tamulam e lam, be lam e soat hamas e mul. Be lam tatal hamas a mul, be lam e la mul, la mul, la mul be lam na sot hamas mua tara pal tur hatatei, be lam e ngot e nam a masal a para, masal pais. Be lam e rangat hamas e nam a miji mes a mij masal, "Aih, eiau an a pal te hatatei ru a ri", "Wei, ke iau an, ri na tasu ru a tara luma ne heh be ri te hatateir." Be lam e la hamas a mul e nah, be lam e la mul be lam na ka hamas mua heh, tara luma ne heh, ba jon hihatuj tamulam habongbong hamas e ne lam, "Bongbong", be lam "Bongbong, bongbong a raeh." Be iau hatuj hamas e ne lam a tou kelkeleng, be lam e keleng hamas a nam e nah, be lam e keleng e nam, be iau ka no tou solsol. Be lam e hatuj sai nam a tou solsol, tou solsol e ka hamas a no nah, be kat hamas a no be hat hamas e ne lam, "Lia hatuj e gue mi a mamajin a hai ka te tuan ni-tuan ni natei mu lomi. Be lam e ka hamas a nam be iau e hat hamas e ne lam, <hesitation> "Lia hatuj e gue mi a tou solsol, tou kelkeleng, ia te pil kat sila me ria niko, ia te pil kat sila me ria waran tara bair, ia te pil kat sila me ria kohel, be lam e nah mu kikisal kuru ti longon mea lam a man haharoi nien te bor <hesitation> a min bor te hat iau e lam. Be lam e kat hamas a nam e nah, be lam e gumgum hamas a nam e nah, be hat hamanas e ne lam, ien hamanas re hatatei ni solsol hamas a ru. Poaj te lu hamas mea jon hihatuj tamulam a poaj ni solsol tamulam e nah, be lam e natei hamas a nam, lam mu natei ni solsol kuru hamanas. Be iau e hat hamanas e ne lam, "Me natei ni solsol o mul e heh, ien hamanas me la sai manin i mahu be mi te me hatatei sai e mua tou kelkeleng". Be kat hamas a no nah, be lam hakap <hesitation> hatatei hamanas e nah, be lam e la poij hamas a mum. Be lam e la hamas a mum e nah, be lam e la haharoi mum be hapal tamulam i gagagas tara sah lam i kikisal kuru ti hatatei hamas u lam e heh. Be lam e la hamas a mum be lam e gal hamas a mum e nah, be lam me sot o nam e nah, be titi rangat hamas e ne lam, "Te pil kat ua nam u hatatei tamlomi, raeh i nam?" Be lam e kat a nam, "Wai titi, hatatei tamulam e raeh ku pasi nam, na ka nien a ka raeh lam e mangil kuru e nam eiau. I mahu be lam te la sai nam na hatatei e nam a tou kelkeleng, e raeh i no." Be lam e ka hamas a nam be lam e kui touk e nam a mij toukui ti taguh mea lam a titi na kaua tamulam han a luma, lam mu nous, lam mu saloh a latu, lam mu galus a min gutan ti nen nen a lam, be lam e ka nam, rarau <hesitation> nam a ji poaj a ji kekerek ku, be lam e na ririput hamas a nam, be lam e la poij hamas a mum, be lam e nen e nam be lam e soh hamas a nam. lam i soh hamas e nah be lam e kalat sai me nam a bongbong e nah, be lam e hois pon ne nam u hatatei. Be kat hamas a no nah, be kaua hat hamas e ne lam, "Na ririput am." Be lam na ririput u nam, be lam e la poij i mum, be lam e hapalis i nam, be lam e soat e nam a kanen tamulam, be lam e la hamas a mul, lam i la ponel turu <hesitation> u hatatei, be lam na sot hamas a nam e nah, ba jon hihatuj tamulam e ha bongbong e ne lam, be hat hamas e ne lam, "Gum momot am be lia te hatuj hamas e nouk e mi a tou kelkeleng." Be kat hamas a no nah, be lam e hatuj hamas e nam a tou kelkeleng. Tou kelkeleng hamas e nah, <hesitation> kat hamas a no nah, be lam e keleng hamas a nam hatatei ni keleng hamas a nam e nah, ba jon hihatuj e nah e kikisal kuru mei elam. Lam mu natei ni solsol be lam e natei ni keleng hamas a nam, be lam e kat hamas a nam be lam e la poaj hamas a nam, keleng boi nam a min kaua na min titi tamulam, be ru ngot or e nah be ru kikisal kurur. Be kat hamas a no nah, be ru hat hamas er elam, "E mi e natei hamas lomi, e pil kat ua nou i yah, be mi te <hesitation> e ka tapa haraeh mas mui han a pinapo te natei me mua lomi a min ka re nah. Emi e ka tuku mu, be mi te na natei patu sai no mi. Be lam e la hamas a mul e nah, be lam na hatatei sai nom a min mes a min ka, kohel, <hesitation> a waran tara bair, na niko ti na hatatei sai e lam. Mamajin a hai ka panahas ti hatatei e lam, na poaj ne heh lam natei ni kui hamas a mamjin a kain ka. Be lam e gal poij hamas a mum i pinapo nah, be lam e ka hamas a nam kaua na min titi tamulam kikisal tun panahas. Poaj hamas ne heh be ru hat hamas er e lam, me ka hamas nomi be mi te kui haboak hamas e lomi sah a ka te lui e mum a lomi turu hatatei. Be kat hamas a no nah, be lam e ka hamas a nam e nah, be lam e la sai mul tara sia poaj sai, tara u <hesitation> hatatei, be lam e la hamas a nam e nah, be hatatei nam e nah. Poaj hamas ne nah lam mu la hamas tara min hatatei jen hamanas. <hesitation> Okei, poaj hamanas ti ka hamanas u lam e nah, be lam e natei hamas e nam a mamajin a hai ka hamanas ti hatatei hamas elam e nah, be lam e ka hamas a nam e nah, be lam mu kikisal hamanas ti longon hamas mea lam u man, ti ngot hamas mea lam man ka ri ien be lam e la hamas a nam tara man hatatei jen. Ien hamanas te ka hamas mua lam. Eiau ku hahakap turu haharoi tamulam.